तू मेथे बार बार किले पूछणी रैंदी कि पैसा दे। कि झब हजार बार मिन तेथे मना कैरियाली की मिमा नी पैंसा फिर भी त्वी चीछ थै बार बार पुछणी रैंद एक बार मिन तेथे पैली भी दे छाई पैंसा ओ पैंसा तुमनी लौटे नी चा त अब मिन बिल्कुल नी दीणी ई मिन लास्ट बार बोलियाली आखिर बार भुनू छौं पैंसा नी छन बाई अब तुम खुद ही चले ल्या खुद ही कैला इले अब मि मा पैसा नी चा अब काम कारा। खुद कमा और खुद खा अगने बिटे मी मा पैसा नी मःगनी।